खूप खूप खूप इम्पोर्टंट असा की आम्ही कवा तरी या टेक्नोलॉजी काडसून आणि या खूप वेगान धावत। तया जग काडसून पैश जाऊन एका शांत जाग्यार वाचन बसाप आणि थाई स्वताच्या भीतून काय घडता बरं वैत या गोष्टींछेर विचार करप। येतून खूप गरज असा फोन ब साइडीक दोवरून स्वत खातीर टाइम काडप।